<noise> ñama xkiꞌn or idëꞌb tsu bixtil y diꞌltse c̲h̲apma c̲h̲apma nis guꞌn ibil nak par ñama idëꞌb ñama tsuwa ñama per nëꞌma xkiꞌn këꞌbla x̱id nkwen ñama nak idëꞌbc̲h̲e wen lo ga nak diꞌt c̲h̲ag bëd lox dzekna lëꞌ mtsiꞌn wen uyu ñama nëꞌma idziꞌb nis ñama ulox udziꞌbma nis ñama nëꞌma ic̲h̲eꞌ ñama tib lac̲h̲ mbi.